Nako warna manege ngone o nyawa loloda jo temo warna i jajarese, i totokara, i gugurati, i biru, i ijo, manege, manege warna yang ngone wo nyawa loloda jo temo, sugmanege.